डिजिटल कैमरा एक मशीन होली जैं फोटो खीचण म मदद करदु। <noise> जब बटन दबादु, त लेंस रोशनी क अंदर ल्यु। यो रोशनी सेंसर म जालु और तस्वीर बणालु। तस्वीर मशीन म स्टोर होलु।